क्रोध कहनसे दिक्क हए, क्रोध एक शक्तिके रूपमे निकरत हए जौन ब्यक्तिके सहन सिलतासे उत्पन्न भव चिज हए । जब मनै को सहन सक्ति एकदम कमजोर हुइजात हए सहेना पातहए तव क्रोधके रूपमे दिक्कके रूपमे बाहेर निकरत हए बहे नै क्रोध हए । कोइ भि मनै अपन दिमागके सहि सन्तुलन मे ना लान पानो फिर एक क्रोध हए । क्रोध एक एेसो शक्ति हए जो कि दुसरे से लडन सिकनको क्षमता पैदा उत्पन्न कराना हए ।